أنا بختار طائر العقبان. طائر العقبان من الطيور الجارحة القوية، وله قوة إنه يطير في الجو على مسافات عالية، ويسوي حركات في الجو. ويعتبر من أقوى من طائر النسر نفسه. فالعقبان طائر قوي وشديد ومن الجوارح، ويقدر إنه يصير فوق المية كذا ويأخذ السمك وياكله. فالعقبان هو أفضل خيار في الطيور الجارحة.